اكتر يوم بحبه الصبح اول ما اصحى أن أنا اوصل ابني المدرسة وبعد كده اتمشى شوية اعمل رياضة وبعدين بحب أن أنا أخرج اقضي يوم في المول أو أن أنا اقضي ادخل سينما دي اكتر حاجة بحبها وبحب أن أنا بالليل اخد وقت شوية لوحدي بعد ما البيت ينام ويبقى هادي ونضيف اخدلي وقت لوحدي أنا اتفرج على التليفزيون واتفرج على المسلسل المفضل ليا